أكثر شيء غريب بالنسبة لي <hesitation> كنت في فترة وكنت <hesitation> أتمنى ان في شيء محدد يحصل له. كان شي محدد كنت محتاجة وكنت دعيت كثير بالنسبة للشيء ذا بالتحديد. <hesitation> أول ما رجعت من السفر اللي لقيته - لقيته متسوي ولقيته موجود لغاية عندي. فهذي من ضمن المواقف او الأحداث الغريبة اللي حصلت